Makanan, makanan yang paling kita suka tuh dari kecil ya, ya sekitar, kite belum sekolah SD tuh. Ya istilahnye ya paling nih, jajan lu nih, lu jajan sono kate nyal kite. Ya paling kite jajan ke tetangga tuh dulu. Paling jajannye itu lah, ancemoy, <hesitation> singkong urap tuh. Terus kadang putu mayang, kadang ya singkong rebus, singkong dipelonjorin aja gitu, terus dikasih gula sama kelapa. Nah, <noise> kalau empleng mah udeh agak sinian dah, tu udah agak kite tahun itu ya, udah SD dah kita. Sd kita tahun lapan empat smp, berarti <hesitation> lapan empat, lapan empat, dua belas, ya sekitar lapan tahun deh kite sd. Maksudnye umur, umur 8 tahun tuh telat emang kita masuk SD nye dulu. <laughs> ye terus <noise> ya biasa lah SD jajannye dulu kita paling yah krupuk, yang warna itu yang disiram pakai sambal, terus inian lah, cakwe. Nah, kalau <noise> makanan istilahnye yang buat bukan buat jajanan ye, kalo kite buat makan sendiri, ya paling itu tadi. Misalnye kayak empleng lah, <hesitation> kite bisa tuh kalau empeng bikin sendiri, ya tinggal sagu bahannye cuman sagu eh terigu, <hesitation> kelapa, gulung merah, kelapanye diparut dah yang biar gurih itu, kasih garem dikit, kocok dah. kocok dah, goreng dah. Nah, itu kalau udah matang tuh agak warnanye tuh agak kecoklatan di tengah, kayak dadar telor. Ya, penggorengannye yang kita pakai yang biasa, waktu itu mah belum ada istilahnye teplon teplon. Sekarang mah udah macam macam <hesitation> alat. Buat masak mah, wa dulu kite yang biasa aje, tinggal misalnye <noise> dituangin kaya apa ketungku ye dulu mah masih <hesitation> ngerak napin tuh tungku kayak kayu bakar, <hesitation> babe kite paling teriak aje, le lu cari bakar eh lu cari kayak bakar dah, nih buat nyala masak, iye ba kite manggilnya babak dulu ame almarhum orang tua, kalau istilahnye ibu kite, kite manggilnye enyak dari kecil manggilnya kayak gitu. Nah <noise> kalo babak kita nih dulu istilahnye die nggak ini nggak nggak kerja istilahnye kantoran die, die dagang ya dagang makanan juga buah lah istilahnye intinye buah die dagang, ye segala macem payak, <hesitation> nanas, bangkuang, <hesitation> melon ye ada yang dijual utuh ame die ada yang dijual potongan. Kadang juga diselipin itu ubi rebus. Pisang rebus nongkong di depan die, pade lapak itu di depan warteg. <hesitation> kite ya kalau mau jalan sekolah ye mampir dulu ke situ. Bi, jajan bi, nah, dikasih jajan kite jalan nggak dikasih jajan kite ngambek. Ya udeh, begitu istilahnye <noise> dari istilahnye <noise> kite sd, klas satu sampe klas enem nih, ya kadang kite istilahye nyari duit jajan sendiri. Ye kadang kite, dulu masih banyak pohon karet tuh di kalibatak, paling kite nyari deh di situ. Yah alhamdulillah, kalau dapat sekarung atau dua karung lah, paling banyak kite bawa, <hesitation> kite nyari siang nih, <noise> kite sekolah siang, sekolah siang balik sore. Kite nyari ini nih, biji karet nih pagi, kite nyari pagi, pulang siang, pulang siang, sekolah nah besoknya nih, udah istilahnye udah dapat nih kite nyari tu biji karet. Ya kita iniin deh tuh kite jual. Paginya di sekolahan. Pagi kite dagang tuh biji karet, siang kita sekolah. <noise> ye kadang kalau kite nggak lagi nyari biji karet, ya kite ini aja dah, dak bantuin tukang dagang tuh di sekolahan. Ye bantu- bantu aje buat misalnya nyari jajan buat sendiri. Kayak <noise> di tukang ini lah, cakwe kite bantuin apa ngegoreng lah. Iye gitu aja itu SD ininye kite, apa ingetan kita dulu sd. Jarang dah istilahnya kite buat minta- minta duit ame orang tua. Kite nyari sendiri dah, biar istilahnye enak kan kalau kite nyari sendiri. Kite mau ngapain tuh kek itu duit, kalau istilahnye kita minta kok babe nyak kan ya <noise> terbatas. Maksudnye ye <hesitation> ada ini nye, nggak bisa istilahnye kita pengen ini nih, duitnye kurang. Nggak bisa kan istilahnye kalau dari orang tue, tapi kalau kite nyari sendiri kan, kite semangat nih, mau apa nih kite. Saya mau beli jajanan. Kite ini aje, cari duit itu atau kite <noise> mau beli barang yang kita demenin nih. Udeh, kite bisa sendiri, duit sendiri. Ya paling kalau kekurangannye ye, kita minta deh ama orang tue gitu.